وبيوم أجت بنت جربت من هالشجرة وهمستلها الشجرة بشي بأذنها البنت صعقت أيش شي فيك أنت الشجرة تحجين كيف؟ أنصدمت الشجرة أن البنت فهمتها عدل حكتلها أنا فيني أتواصل معكم لكن اللى هم اللي فيهم يسمعون.